Kau 'oe i ka lole pālule minomini e pālahalaha ai maluna o ka papa 'aiana. Ho'ā i ka 'aiana a kali no ka wela 'ana kau 'oe i ka 'aiana wela maluna o ka lole pālule a kaomi a ne'e ka 'aiana wela maluna o ka pālule.